<noise> Maro karazagna raha fomba fandrahoan-kanina an-dakozia, agnatin'izany zao ohatra hoe rice cooker, dia misy koa mampiasa vilagny vy, dia misy mampiasa lafaoro, dia misy mampiasa cocotte minute, fa arakaraky raha atoko aminanjy zany a ampiasana ananjy isan-karazany zany.